Na yëg mettit dafa dañoo am feebar boo xam ne bu ñëwee dangaa gis xob yi mel ni yu xaw a melax day ñuul di am ay tupp-tupp yu weex loolu feebar la ci garab. Waa dana ko yëg kay, parce que doomu adama boo ko garab boo ko dóoree sax mu yëg mettit, dafay yëg mettit kay, ndax boo koy dóor bu yàggee dafay ree, te xam nga lu dee dootut dundati moo tax mu koy yëg nag baaxut. Am naa am na garab, garab yoo xam ne boo ko dóoree dangaa gis muy génne meen, xam nga loolu dafay mel ni moom dóor bi nga ko dóor loolu metti na, te metti meen bi di génn ci moom baaxut ci moom.